Ejum nji mme nyena, nji eyim nko ndum eru se, before mme nko ebhae na nenchane, Na-rangha-mba nkume na nenchane. nyen nong ekpin eje eki, nong. akpina-ekpin eki. Ebhu ekpin nchane, nyen ekpin, Ebhu nyen nkikam nkume na je. Ebhu nyen ekpin asik, mmokume Se nju ebhae ari ano, oyena ekpin njinor nji nnendum, oyen ekpin nji nnendum. Ebhu ekot wa se okikume, okume Kin ebhu eka-kot wa se okikume fam. Nju-ndum nong an ano, ebhu ori ka nju-ndam, okin mbinghe eya okak ka otop, okickin mbinghe eya okak ka оtop kin okumme ka nju-ndum ka nju-ndum azuka ke biji. Nju-ndun ari ano nong nwet nyi aseng nye ojagano oji yuk nong osengha wun. ne nong fine-rong Okpi ano nyu-ndum Nji-ndum chang ka abhonche, nju-ndum ara ka ane mma akip mbingh se akuma, ka jen eyim eti-eti biri mbi egena Njitat self oyi oji oj-kpuge na nnendum nyo akebha anakae. Omo-menghe okwme. Ofu oche, ofon nchot, egu esu ofon. nchot. Ano ano ano ano Kin ebhu chi-erig oji oji-kpuge na nnendum nyo akara ejik aji, Chang akebha anakae, kpe onore jen akara. Nju anyi ayeba-oyebe okume ka nyi Ejuni riji mme nyene, ebhu nong. nko-ano ndum, ejik, okarum eje ejame nong nnenkar, ekiyim Nkume ka niju eya nong nnenkae erong. Kin ebhu okakarum ejik nong nirenka, achot aki-keri chibhe afama ka nju. Ofu-oche echibhe efona nchot! efona nchot efone nchot efone nchot. Ebhu okarun ejik, Ejik eri-ano njim ebhae. Ejik eri ebhare njim nnendum, ejik eri ebhare njim nnenkae? Aljumarinere Njime-nnendum, okare nnendum ejik, kpe obhibi-ye jen, aki-kara. Kin ebhu okakare mendum ejik okhib ye achib-atak nya-nya-nya atak nga achora- nga. kpe obhib-ye ejum, amokara Ka-jen ayen se ejik Chang. Eri ano, erong nnenkae erong. Nnendum akari-ye ejik na nong ejok Kpe obhibi ye jen aki kara. Ebhu okakere ye ejik, na nong fine-rong ochak wun ano Ka nju-abhae achot-achot, achot-achot, achot-achot, achot-achot, Ka jen ejik chang, okot chang, nji ina achot ama feb ofona-wun-ano. kin ebhu ofon wun ejik. osi kpe jen-jen nji onora oyena-nji joe.